Yaşamaz mıyız?! Havalar ya çok soğuuk, ya çok sıcak ve sürekli bir yığın kötü hava olayı oluyo, fırtınalar, seller... Sonuna kadar yaşıyoruz iklim değişikliğinin etkilerini!